والله الاثنين شعورهم مؤلم، بس اعتجد عدم حضور حفل زفافى بيكون اصعب لان هالمناسبة بتمثل بداية جديدة في حياتي واحب اشارك الفرحة مع اهلي واصدقائي لكن جنازتي اذا ما حضروا فهذا يوضح انهم فجدوا شخص وانا ما راح أكون موجود وهذا صعب كمان لكن الفرح يكون مختلف